بالطبع دراسة الأدب مهمة لعده أسباب, أولاً, تعزيز فهمنا للثقافات المختلفة, ولتاريخ البشرية, حيث تعكس الأعمال الأدبية قيم المجتمعات وتوجهاتها, ثانياً, تنتمي مهارات تفكير النقدي والتحليل, حيث يتطلع لحليل النقوص- فه- النصوص فهم العميقا وتفسيراً متعدد الأبعاد, ويعزز القدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر بشكل أفضل, وهو امس -أمر- أساسي في جميع الحالات.